أول شي أغير طريقة الشرح، وأدخل نشاط تفاعلي، ممكن أطرح سؤال مفتوح، وأطلب منهم يتناقشون في مجموعات صغيرة، كمان استخدم الوسائل البصرية، أو القصص القصيرة لجذب انتباههم، طبعًا إذا حسيت إن الجو ممل -أعمل- <hesitation> أسوي لعبة تعليمية بسيطة كإستراحة ل <hesitation> رفع الحماس.